पेसमेकर ला दिल मे लागथे, जेकर काम होथे दिल के गति ला नियमित रूप से चलाना। एकर म एक ठो बैटरी लगे रहेल अउ एक ठो सेंसर लगे रहेल जो हर दिल के गति ल बना के राखथे।